Espejú chi nteéyo núyo nu ntasa jitoyo nu jika va'ayo xi ni ku cha'anyo xi tu natinyo xiniyo xi te jiniyo nu ja ku espeju.